Kinoo miŋ taboo feeyata, miŋ feeyaata fer salaatoo. niŋ i lafita puru a ye tarayaa, i ye la ñee saŋ, i ye a fiiriiri niŋ i ye a fiiriiri i ye i bandii walla niŋ a diyaata i ye, i ye a jani i ye a maarinee, i ye la salaatoo marinee i ye a ke a kaŋ, a banta i be a domo la, i maŋ bataa.